סאיז אמאל געווען א זייער, זייער, שלעכטע פרעה. די פרעה איז נאר געווען הויעך דריי עמות. ער האט געהאט א לאנגע, לאנגע, בארד. ער איז געווען א פיצי, פיצי, מענטשעלע. אבער ווי קליין ער איז געווען אזויפיל מאכט, און שטארקייט, האט ער פארמאגט אינעם לאנד. ער האט געלעבט און די צייטן, און מצרים. ער איז געווען זייער גרויזאם צו די אידן. ער האט זיי פארפלאגט, און אינטערטעניגט, אינטער זיך. ער האט זיי געהייסן בויען, אלע, אלע, אידן ריזיגע פיראמידן. ריזיג, מיט שטיינער. און זיי האבן געדארפט בויען זייער אסאך. ממש אן טרינקען, און עסן א טאג, און שלאפן. און אויב אמענטש האט נישט אנגעיאגט צו בויען אזוי סאך. האט ער געטון עפעס גאר, גאר שרעקליך. און יענע צייטן, האבן די פרויען געבוירן זעקסלינגס. זעקס קינדער אויף א מאל. ער האט גענומען איינע פון די קינדער, ער האט זיי אריין געבויט און וואנט. אנשטאט א ציגל. ס'איז געווען גאר שרעקליך, גרויזאם, און רציחה'דיג. ער האט זיך נישט געפילט דעמאלץ. האט ער באשלאסן ער דארף זיך באדן יעדע נאכט און קליינע קינדערס בלוט. און, ער האט גענימען קינדער און זיי דערהרג'עט און זיך געבאדן און זייער בלוט. דאס איז די אידישע היסטאריע, און די צייטן פון מצרים. אסאך אסאך, יארן צוריק. און, מ'האט גערעדט זייער אסאך פון זיי. אבער, ברוך השם צום סוף זענען די אידן געווארן אויסגעלייזט. און, די באשעפער האט אונז ארויס געצויגן פון מצרים. און געשפאלטן די ים סוף. און די שלעכטע פרעה, האט שוין, און וועט נאך, און באקומט נאך אלץ זיין מפלה, און זיין שטראף. פארן זיין אזוי גרויזאם און שרעקליך, און שרעקעדיג צו די אידן מיט אפאר הונדערט, טויזנט, אסאך, אסאך, יארן צוריק.